Ho dimiyan ho dimiyan zɛrɛ zɛrɛ ba nicoza bɛ terena hɛ jirara ma wɛ pantine mu'a tonu mu'a tonu biye yɛrɛ hɛna me jira a oyi ro wa dɛmu in jira nɛ we vɛ o se ma jira nɛ mi vɛ o se ho loyɛsi ma'a lo jira tete biyɛ mɛ famu'a a ma jira nɛ we vɛ o se a di o diya a sumu'o o ho a'o jira o ho ma mi'o mu a ho nunso a'o nu a ho nunso o yan tawe a we vɛ se mu yan yɛrɛ nɛ a'o uzn lɛ a lɛ'a wi